Iyuyu kualujan takeyeyenia yé ña ña taka ye'é chí ti'kuyu ndake yekua ye'e lojan xuxu hú ye'é linti ye'é, yikuanxhi takeye c <hesitation> tuku ye'í, lu alujan tajon nonuta kayexhiti né'e, yeko tukuxhi kei tuku takaex take teka yo'o yenta ké, takaye ña'a, ñañantake te lujan tá jonono xote luja nguini xaí taka yekua'a.